Ozi han nu lela aguoma ibula bado ke chineke ka ru iwenru aguma badu honna ba kai che akwe werinka mama werinka zonoshin worokaker zonoshin chineke yo gozil betsichola nuoma menu badu ibeye chineke su gozil iburula badu ke ihuna nhan badu ikai izen gural nu ihuru ayekam zen wene kari chineke zugozi ibula badu ke ovuoma na mei ihuna badu mei nhan ikanal yeishi ahan chineke yo gunzi ezinuoro ka bet si bol ye naga nu kporulu nakwan danhole badu ibeyin osu okunuzor ozi oka romuyin nnaka jigume aker ihinu ogweyagai ogbochi ogboyin ekila ikai nwon awinyin zenkuru schoolu owenyala aron osa igula ovoma ishinu ahin pal bodu ibeyin si igula ovoma ishinu pal nnoma na bianu nu ezi nu oro badu ibeyin ibula yinrin yen kena kpa akwuoma ihun na weri iyin kena kpa akwu ewhuri whu sukkwa canna nu la a ma na ga na kpa agwa kem nu nwon bula ke otu badu obedikwa nburu isi nu ruwhu obo nu yennu yobala ihin nga izen nu rowhor obola nne nu sonal na me kua nge izunu ruwhor ma ikpanu motor ma izutam nha kunnu ihiru ma likerim nwem ma men hujul ya wuru ba suckua dunba ndumodu kun ubaoka akila boya guri sul be igutal nkparuchi nu eli suckul chineke ishi nu ekpara canu chineke nu ihurun nwon ya kana mei nu won chola dun won chola hanke ye gweya eweren nu oro nuan ya cheyari maya bama ya oworka suku ba kunu ba ikunu ndumodu boduma baguro ishinu ehin ba aker nu ezinu oro oro nezenzen badu iben ozima yinka yewenye la addmission oro okuku